باش يجني <hesitation> طبق متاع سلاطة نتع غلة <hesitation> مشكل وبنين، ناخذ الغلة اللي نحبها كلها مذا بيا طازجة ومغسولة بلكدا ناخذ مثلا شوية تفاح شوية موز <hesitation> شوية دقلة شوية فراولة نقصهم كلهم على أربعة طروف جويهدين ونخلطهوم مع بعضهم بلقدا ونحطهم مغرفتين سكر ونص عليهم شوية ماء زهر تجي بنينة علخر.